بنسبة كبيرة بعتمد على وسايل التواصل الإجتماعى، الفيس بوك التويتر الواتس آب، <hesitation> مو - مو التلفاز أو الجريدة، ما بحثهم صاروا تريندى مثل ما بيحكوا هاى الأيام، لكن <hesitation> لأنه من السهل الوصول للفيس والتويتر وهكذا، بعتقد إنه الأخبار دايماًمنشورة عليهم.